nyt on yhdeksäs marraskuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäneljä ollaan täällä Joutsan Tammilahden kylässä ja haastateltavana on tämän kylän synnynnäinen Kalle Siltala syntynyt yhdeksäntenätoista tammikuuta tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäkaksi vaikka kirkonkirjoihin on merkitty toisena helmikuuta eikä se niin ollut
jaa miten
että kirkonkirjoihin on merkitty nuoremmaksi
niin se nyt kaksi viikkoa mitä että se on helmikuun toinen päivä se on nykyään -
kun oli palanut
en enkä minä ole sitä mennyt muuttamaan pitäkää pappi enpä ei sillä ei ei monta tuota mennä eteen päin kahdella viikolla mutta kun se aina äitini sanoi että meinasi Heikkiä sinusta tehdä kun sinä olet Heikin päivänä syntynyt mutta sitten jo Kallen päivä oli likellä niin ne oli taas siihen aikaan Kallet maineessa
mikäs sen muutti sinne kirkonkirjoihin
jaa muutti
että miksi se muuttui muuttui sinne kirkonkirjoihin
tottahan ne tottahan se siinä ne hämääntyi vähän ne kirjat kun ne paloi niin ne lie arviolta toisia laittanut niin vai liekö se liekö se ollut se Lindegrenin sanovat Aksel Lindegren joka tässä oli se teki vähän virheitä muutenkin kun minä otin näin joulun edellä muijankin niin tuota sitten minä muutettiin tuonne Eerolan kirjoihin minä olin renkinä siinä niin ne se pappi - puhui sitten siinä niin tuota se ei muistanut että minulla muijaa niin tuo Mikkolan isäntä tuolta sanoi onhan sillä muijakin ai sanoi ja se tuli tykkänään toiselle vuosiluvulle sillä keinoin ja sillä keinoin se meni hämille sekin ja Eerolan tytärkin oli toisella vuosiluvulla syntynyt joka oli ristillä kun me oltiin vihillä joulu edellä se olisi pitänyt neljä niin ne oli viisi oli se
kuulkaa eikös siitä tuohesta tehty ennen aikaan kaikenlaista
tuohesta no miksi ei siitä tehty ja jos oikein pieniä kapistuksia niin tuolla Eerolassa näkee niin siellä on niin pieni konttikin että se ei ole kuin tuommoinen noin ja se on rahaa täynnä se on se maisteripoika joka on Hyvinkäällä opettajana niin se on semmoinen se tekee kopposiakin niin ne ei ole näin pitkiä mitä rintaperissä pidetään kyllä minäkin olen kopposet tehnyt ja koppia ja ja sompia noita sompia ja semmoista
puhutaanpas oikein se kopposenteko ihan siitä alkaen kun se tuohi puusta otetaan milloin se tuohi parhaiten lähtee puusta
no kesällähän se parhaiten lähtee kun se on salolla mutta kyllä ne tuota kyllä ne ottaa syksyllä ja se on niin kuin vahvempaa kun ne nylkimen kanssa sen ennen nyt niin kuin koppostuohtakin niin että se tuli semmoista kapeata ne kiersi koivua ja se nyljin oli siinä raossa ja oli luusta semmoinen sääriluusta tehty niillä semmoinen nyljin joka oli kopposenteossakin tarpeen sitten tuota sillä longotti toista tuohta ja toisen tänne alle sitä parsittiin
kuinka se irtosi sillä
jaa kuinka
kuinka se irtosi se tuohi
kyllä se irtosi hyvin olen minä vielähän minä pari vuotta takaperin tein kontin tuolle Ristolan pojalle tein kalakontin ja meidän pojalle tein kanssa kalakontin
mitäs se oli kun sanoitte että sompia tehtiin
sompia se on noita nuotassa laitettiin ala-ainaan sompia että se painui sinne pohjaan kun siinä yläainassa oli kohoja oletteko te nähnytkään noita sompia
en
minä näytän teille minulla
katsotaan perästä päin kun se kone käy nyt mutta puhukaa tähän nyt minkälainen se on
se tehdään kapeasta tuohesta tuommoista näin mutta se on se on niin konu tehtävä että vaikka tuota minäkin nyt jo tein ja purin sen ja - niin minä en taas meinaa saada sitä uudestaan sinne pannaan kivi sisään sitten että siihen tulee sitä painoa että se painaa sen nyt kuiva nuottakin kun ottaa talaasta niin niin eihän se painu pohjaan täytyyhän siinä painoa olla niin niitä oli ala-ainassa siinä tuohesta tuohiköysiä pidettiin vetoköysinä mutta sikavilloista tehtiin sitten kanssa noita köysiä
mitä vasten ne sikavilloista tehtiin
no se oli se oli muuten hyvää köyttä tuota ei siinä syytä ollut se pysyi niin kourassa hyvästi tuohiköysi oli pakkasella jo liukasta kun sitä raatoi sinne nuottaa sieltä järvestä niin sitä jo köysi se nousi kaukaa ylös tuohiköysi niin se tuota pysyi pysyi semmoisena iljakalla että olen minä tuohiköysiä nähnyt tehtävänä mutta ja olen tehnyt mutta muijan kanssa tarvitsee olla useampi mies näet yhdessä samaten sikavillaköysiä mutta eihän nyt ole - siassa semmoisia villoja mistä saisi enää
oliko se sika eri lainen ennen
oli siinä oli siinä oli pitkät harjakset sä'än päältä oli oikein niin noin ja niistä tehtiin harjoja ne otettiin tapuneella pois siitä nypittiin ja niistä tehtiin sitten harjoja kuin pellaviakin ja ja oli vaateharjoja harjaksista mutta ei tuota nykyään ei ole sijassa se on semmoinen karkea karva noin lyhkäinen ja ei siinä ole harjasta ollenkaan eikä ole taas hienoa villaa siinä juuressa niissä oli ennen semmoinen hieno villa niin sitä kun ne kartattiin kaikki sekaisin oikein ja sitten tehtiin pienelle pieni kela noinhan ne teki sitä suastinta ja sitten ne laskettiin monta yhteen että siitä tuli sitten nuotan köysi
mitä se suastin oli
no se yksi sää mikä siitä ensin siitä karvoista tuli semmoinen niin se oli semmoinen pikkuinen kela vain tämmöinen näin joka oli näin kiekutti sitä niin se kiertyi ne karvat yhteen niin siihen tuli semmoinen semmoista säätä ja sitten ne laskettiin monta yhteen että se kuusisäinen ja yhdeksänsäinen köysi tuli ne oli ei ne nykyiset miehet osaa tehdä
ei ne taida osata paljon mitään tehdä sen alaan mitä ennen
ei nyt mitäs ne tekee kun ei ne enää mitään yritäkään tehdä tuota muuta maailman tietoa hankitaan ja joutilas aika justiin ei ne enää en minä usko ei ne osaa enää puuauraakaan köyttää nykyiset miehet
jaa mitä ei osaa köyttää
ka semmoista - pystyauraa santaa joka oli näin siinä oli aisat ja näin kurki ja sitten terät tuolla ja luotikainen jolla kynnettiin peltoja
oliko siinä konsti sen käyttämisessä
jaa mitä
oliko konsti sen käyttämisessä
no ei siinä mitään ollut kun sitä hevonen oppi vain vaolla pysymään se kun meni saran päähän ja siellä käänsi toisin päin muutti luotikkaa että se käänsi taas mullan toiselle puolelle
oliko se parempi kuin nykyiset nykyiset kyntövehkeet
no ei no ei toinenhan se oli mutta mutta kun ennen ruukattiin kesantoja niin kuin näillä paikoilla niin se se pelto mihin tehtiin syksyllä ruista niin se oli se oli kesantona ja se kynnettiin tavallisesti kolme kertaa mutta nythän tuppaa juolavehnää kasvaa - pellot kun tuota kun ei niitä - kynnetä kuin yhden kerran ylös nyt ei ruukata mutta ennen kun kun ne oli lampaat ja siat ne oli kesannolla kun oli puuaidat - eihän nyt saa sikaa metsään kun on piikkilanka-aita mutta silloin niin ne ei ne oli niin mukavia että kun ne oli pellolla niin ne söi sen rikkaruohon pois ja jos siihen tuli semmoista heinää niin se kynnettiin ja karhittiin näreenlavasta tehtiin risukarhi sillä niitä olihan se rautakarhikin mutta sillä sillä risukarhilla karhittiin tuommoinen näre kuin tuossakin on kun se kaatoi sen niin siitä tuli halko sitten niin sitten semmoisilla näreenoksilla se nidottiin kiinni siitä tuli hyvä karhi se hienonsi peltoa hyvästi
eikö ne ennen viljellyt niitä palojakin
no paloahan tehtiin ennen taas sehän oli joka talossa ja silloin kasvoi metsätkin marjoja mutta nyt ei kasva metsät ei saa mansikkaa enää metsästä mutta kun ne kun ne halmeen jäljiltä niin ne kasvoi hirveästi marjoja nuo metsät kun ne poltettiin sitten ne viimeiseltä jo raakana kynsi ei ne polttanut enää ne ne kasasi risut pois ja kyntihän ne niitä vielä sitä maata mutta pois ne oli heittänyt senkin ruukin jo ei ne enää eihän niillä ole monella enää ruistakaan mitä mitä viljellä on jossakin - talossa vielä
puhuttaisiinko sitä palohommaa oikein että minkälaiseen metsään sitä paloa tehtiin
no suuri lehto kun oli jos oli isojakin puita olipa kuinka suuria puita hyvään ja pienempiä siellä niin sitten kun niitä mentiin hakkaamaan niin niin vesoinmies meni jolla oli vesoimet niin se vesasi pienet puut kaikki pois ensikseen kaatoi sinne ja kirvesmies meni jäljessä ja se kaatoi isommat puut ja ne oli siinä sitten kun se näin kesällä kaadettiin niin sitten se oli keväisin siinä ja sitten se karsittiin ne oksat eroon niistä isoista rungoista ja sitten se kulotettiin pantiin valkeaan mutta siinähän tuppasi menemään kuloa muuallekin jos kalliolle pääsi oikein riehumaan niin se meni niin kuin vielä näkyy tuolla ulkomailla palavan metsiä ja niin tuota
kuinka ne sitä sitten torjui että ei se kulo päässyt irti
no sinne vietiin tekivät semmoisia suteja kun ne oli nyt varsinkin niin kuin tuolla missä minä olen tuolla puolen järven syntynyt niin siellä on melkein joka lehdon laidassa kallio se meni sitä kuivaa sammalia kovasti mutta sitten tuota lapiolla työnsivät - sammalia kasaan ja ja sitten tuota sangossa oli vettä ja ja semmoisella risulla sitä sitten sammutettiin silloin kun sitä kulotettiin mutta sitten sitten mikä kun sitä siivottiin jo paloa niin sitten tehtiin semmoista pitkää roviota pantiin pienemmät puut noin alajoihin kaikki ja sitten niitä isoja poikki päin siihen ja tuota sitten sitä semmoisella kangella viskattiin aina eteen päin kun se paloi ja purjetuuleen heitettiin se oli helteellä se oli kovaa työtä ei siinä elänyt pitkään rovio - kyllä sitä karkasi pois kun sai vähän menemään eteen päin sitä sitten hiiliä aina semmoisella koivusualla jäljessä että siinä kopposineen kerkisi käydä kopposethan ne piti olla näet palolla ei sinne kengät ne meni sitten olisi tullut korppu kengästä pian mutta kopponen piti
eikö siinä jano tullut
jaa mitä
eikö jano tullut siinä palomiehille
no ei se tullut
eikö siinä ruukannut jäädä palamattomia paikkoja
no sitten semmoisia semmoisilla pienillä kalikoilla lapset poltteli jos jäi semmoinen piellospää pieni noin niin siihen laitettiin pienempiä - risuja sieltä ja eihän ne kaikki palanut näet yhtä kyytiä niin tuota ja polteltiin sitten ne karvapäät pois sieltä ne oli karvapäitä sitten nimeltä sitten sillä pystyauralla se kynnettiin sitten taas ja siihen sitä tehtiin ruista
puhuiko ne sitä rintaroviota täällä
no ei ne rintaroviota en minä sitä kuullut
mitäs tehtiin kun jäi niitä palamattomia puita siihen puoliksi -
puita ne oli teloja ne kannettiin kasoihin ja niitä poltettiin talvella akat kantoi tupaan karvanutut päällä kun ne oli mustia nokisia paloihan ne kaikki mustaksi näet mutta eihän ne loppuun palanut niin ne telat kasattiin sinne suuriin kasoihin sinne halmeelle kivien laitoihin ja talvella niitä haettiin poltettavaksi ei niitä hakattu halkoja metsään niin kuin nykyään niitä piisasi niitä telojakin
puhuiko ne koskaan että olisi semmoista juureista ollut palossa
- olen minä juureista kuullut ne mitä mitä ne kasvatti semmoista - juureista viljaahan se oli sekin olevinaan mutta en minä en minä ole nähnyt minkämoista juureista sitten oli
hyvinkö se palo kasvoi
kyllä palo palo kasvoi ja ohraa se kasvoi lepikkoon tehtiin ohrapalo niin se kasvoi hurjasti ohraa ja maan jälkeenhän se oli ja kuinka sen sitten reilasi poltti hyväksi sitä jälkeenhän se kasvoi siihen tuli sitä voimaa että ei se jäänyt raakaa
ottiko ne useamman sadon samasta palosta
jaa kuinka
ottiko ne useamman sadon samasta palosta
ka kaksi satoa kaurana pidettiin sitten vielä kun ruis oli leikattu pois niin se kynnettiin ylös ja tulevana kesänä tehtiin - kaura siihen
mitäs sitten kun
sitten se jäi siihen karjan jalkoihin se nyt se kasvoi hyvää nurmea karjalle nuorta nurmea ja mansikoita sai sieltä ja puolukoita lapset noukki ja nyt ei niiden tarvitse mennä tuonne metsään ei siellä mitään ole

kyllä ne ajat on muuttunut
tekikö ne koskaan niitä paloja oikein isoon niin kuin havumetsään vai oliko se lehtomaata aina
lehtomaa lehtomaihin ne tehtiin palot ei niitä tuota petäiköitä ne on näin minä tuossa ennen kaskea tuossa kun minä tulin tultiin isävainajan kanssa tuonne Ritavehmaalle mentiin ne kulki tuossa järven poikki niin tuossa oli Levänmaan halme niin se oli ihan petäikköalaa mutta eihän se kasva siinä on huono pinta petäikköalassa kun se vielä polttaa pois ei se kannata petäikkö polttaa mutta koivu ja leppäala
puhutaanpas vähän siitä viljan korjuustakin ja siitä leikkuusta että että kuinka se ei niillä ollut näitä leikkuupuimureita
ka ei eihän mitäs kuinkas monta johan meilläkin tänä kesänä käy leikkuupuimuri kun se on toi poika on vähän oppinut mutta se se tuota se oli se oli tätinsä miehellä tuolla Valkealassa yhtenä vuonna se olisi vienyt toisenkin kerran sitä sanoi että hänellä ei ole niin näppärää poikaa ollut opissa kun se se oli se seppä teollisuuskoulun käynyt niin se korjailee moottoripyöriä ja noita mopoja ja moottorisahoja ja ja korjaa se autoakin mutta ka eihän sillä mitään vehjettä mutta on sillä kaikenlaisia vehkeitä tuolla autotallissa että se saa ne tuota se korjailee mutta mitäs eihän viljankorjuuhan oli semmoista - kun ruis valkeni niin sinne pantiin sirpit käsivarrelle ja sitten leikkaamaan sitten kuhilaalle laitettiin sitten
kuinkas ne sidottiin
se sidottiin sitten kun se lyhteet tehtiin noin niin tuosta noin että siihen tuon verran jäi sitä tyveä otettiin siitä semmoinen suikale siitä lyhteestä ja kääräistiin ja vedettiin solmuun ja niitä laitettiin viisitoista sitten kuhilaaseen mutta toisin paikoin ennen laittoivat kahdeksantoista lyhdettä jotka oli ahnaampia näet että saivat enemmän niin kuin torppareillaan teettivät semmoisia kovia urakoita siinä oli vain sirpillä täysi työ tekeminen kahdeksantoista kuhilastakin leikkasi kahdeksantoistalyhteisiä niin se ei ihan huono mies ollutkaan mutta tuolla kun minä olin tuolla Korpilahdella yhden vuoden renkinä siellä ei ollut kuin kymmenen kuhilasta siellä oli niin halpa mutta täällä näillä paikoilla oli viisitoista kuhilasta aina
tuliko ne naapurikylistä koskaan leikkaamaan
naapurissa
kävikö ne naapurikylistäkin
ka ei ka talkoita pidettiin kovasti ja oli kokouskin niin tuolla tuolla Suontien takana tuolla Joutsan - ei näillä paikoilla niin ne oli niin mukavia siellä ei ne kieltänyt piikaansa eikä renkiään menemästä toiseen taloon se meni leikkasi siellä urakan ja iltapuoleen oli tanssit ja talkoot niin ne saivat nuoret huvia siinä ne tuli taas - siihen taloon taas sieltä toisesta talosta kun sieltä ruis loppui niin se on semmoista niin kuin vuorovaihtelua siellä tykkänään mutta ei näillä paikoilla noin joku piti talkoon että -
mitä se kokous tarkoittaa
no se oli se kokous semmoista että siitä maksettiin palkka siitä urakasta ja se annettiin ja kolme kertaa syödä ja niin se oli kokous sitten kun niitä oli näet enemmän yhtenä päivänä kyllähän se kokousta oli mutta siinä ei ollut monta henkeä talossa niin kauan kuin ruista piisasi mutta mutta se se tuota sittenhän ne laitettiin halmeilta - laitettiin aumaan
puhutaanpas se aumanteko
joo minäkin olen tehnyt aumoja se käy niin polviin siellä polvillaan on siellä lyhteiden päällä toinen antaa lyhteitä ja sitten eihän niitä mikäs niitä metsistä sai halmeesta kesällä pois talvella sitten ka pellolta puitiin kesällä
kuinka isoja ne ne aumat teki
ka likemmäs sata kuhilasta joo suurihan se oli oli se - kyllä se mukava oli se auma olemassa sitä mutta ensin tehtiin se kanta puista tehtiin alukset ja sitten tehtiin se kanta siihen ja siitä se lähdettiin kiertämään sitten kun se tuli näin korkealle se levisi aina vähän noin ja sitten tehtiin sydänkerrokset siihen ja kaksi kerrosta sinne sisään päin ja ja sitten tuota sitten ruvettiin kaventamaan taas ja sitten ruisoljista hattu siihen viimeiseen päähän ja vitsapannalla kiinni se sen oli malli sitten
pysyikö ne hyvin siinä aumassa sitten ne aineet
kyllä ne kyllä jos ei se kallistunut niin ei siihen vesi mennyt
pitikö ne koskaan vuoden yli niitä aumoja
no sanoihan ne - ennen vanhaan kun ne oli oikein semmoisia vähän niin kuin taian tekoa semmoinen mutta ei - ei ne muuten pitänyt tavallisissa -
mikäs taika siinä oli
talossa ei ne tuolla aina puhui ennen tuolla Hartolan kartanoissa no Kirkkolassa niin tuota sinne meni siat sinne ja ne olivat talveen asti siellä ne purki ja teki porsaita siellä auman sisällä sika oli paha menemään auman sisään se vain työnsi kärsänsä vain ja ja se oli siellä niin ne nauroivat että Kirkkolan aumat levisi kun ne rovastin pappilan siat vai mitkä sinne meni
puhutaanpas sitä riihiasiaakin
no -
sitä lämmitystä ja ahtamista hyvin tarkkaan
no se tuota että kun nyt -- kuhilaat oli jo kuivia että että se oli pellolla kuiva niin se ei tahdo tulla itävää siementä jos vedetään kasvutuoreuttaan riiheen
mihin aikaan se oli
sen täytyy kuivua vähän sille sitten kun se maistuu se lämpöinen siinä niin ka sitten se parsille ahdettiin siinä toinen kepin kanssa antoi ylös ja toinen istui siellä kahden reisin parsia parsien päällä niin sitten sinne pystyi sitten latvat ylös päin
mitä vasten ne latvat ylös päin
no ka siellähän jyvät oli latvassa niin ne sai kuumetta enemmän ei se siellä enää ne nyt oli koko alhaalla ne tyvet siinä niin puolivälissä riihtä oli se parret siinä
puhutaanpas se lämmittäminen kanssa
no olihan siinä se oli - semmoisia paksuja pölkkyjä tehtiin ei ne halolla lämmitettiin ne oli riihipölkyt erittäin ja sitä lämmitettiin heitettiin uuniin uuniin niitä ja no olihan sitä varalta pidettävä että ei tulipaloja tullut ja sitten kun sitä noin kolme neljä päivää lämmittivät niin sitten riihelle toiset rapaamaan ja toiset puimaan seinään hakattiin niitä latvoja ensin niistä lähti ne jyväset liiat jyvät pois kaikki sitten ne pantiin lattiaan ja kierre poikki ja siinä sitten tuota - kaksi henkeä varstalla pui
puhutaanpas se rapaaminen ensin
jaa mikä
se rapaaminen että kertokaas mitä se oli
no rapaaminen kun otti lyhteen kun ne parsilta pudotettiin kasaan niin mies oli sitten siellä seinän ja sen kasan välissä tyven tuohon ja seinään löi aina sitä latvaa ja ravisti vielä että ei ne lentänyt kuivista lyhteistä kun ne nakkoi ovesta pihalle että tuota niin sillä keino ei se rapuumies niille muuta tehnyt sitten viskasi toiseen kasaan ja sitten puimamiehet levitti sen lyhteen ja ja niitä laitettiin sitten kuinka suuri riihi oli että ison kuvon sai kupoihin ne oljet laitettiin siihen aikaan
kuinka ne lyhteet aseteltiin lattiaan
rinnattain niin kuin matot noin lattiaan ja kaksin juonta sitä yhtä juonta pui tai jos oli neljä henkeä kuusi henkeä riihellä niin toiset pui toisesta kohdasta niin toiset kahta ja niitä kaksi rapasi taas että siinä ruisriihellä kuusi henkeä oli
minkälaiset ne puimavehkeet oli millä ne niitä löi
koivurungosta tehty oksasta se varsi ja sitten siitä rungosta tehty semmoinen näin pitkä lapa ja siitä lähti se oksa sitten joka oli vartena ja sillä sitä hakattiin mutta oli sitten toisenlaisia jo semmoisia miksi ne sanoi niitä niin niitä oli nuppuja tuolla Sysmässä päin pitivät nuppuja sieltä tuli yksi isäntäkin tänne niin niillä oli nuppuja semmoinen pieni pulikka olihan se nyt koko pitkä ja siinä oli naru ja siinä oli semmoinen lyhempi mulikka päässä narussa ja sillä ne ne kiekutti tuolla viisiin sillä ne hakkasi juonen mutta sitten oli vielä semmoinen joka oli tehty oikein pitkä pitkä varsta joka oli noin pitkä joka oli linkkuvarsta se ei se ei ollut koivusta
niin niin se linkkuvarsta vielä jos se puhuttaisiin
niin se linkkuvarsta oli semmoinen siinä oli reikä siinä varressa näin ja sitten oli se toinen polakka siinä joka oli ja siinä oli semmoinen semmoinen reikä taas että se kiekkui siinä se oli voimakas lyödä sillä kun löi niin kyllä sillä lähti ohrajuonikin hyvästi ohratkin puitiin varstalla mutta sitten ne kaurat niin niin ne ne puitiin taas keppi semmoinen särmällinen keppi ja kouransää siinä päässä se oli semmoinen metrin pituinen keppi ja sillä sillä kun sitä hakattiin polvillaan kaurajuonta niin polvet araksi -- tuota kun ilta pääsi
no sitten kun oli hakattu niillä varstoilla mikäs sitten oli seuraava työ
ka mikäs niillä sitten viskuumylly eihän niillä ollut viskuumyllyäkään
eikös niillä ollut
eihän niillä kaikilla ollut ne pani viskuumyllyn toiset vielä kuollessa mukaansa
mikäs siinä oli tarkoitus
mikä oli tarkoitus no se oli viskuumylly semmoinen ne kädessään heitti jyviä tuonne no käsi meni hautaan niin sinne meni viskuumylly kanssa
sekö se oli entinen viskuumylly
se oli entinen oikein tuota sitä sitä ja sitten sitten kun se heitettiin riihen yli noin toiseen laitaan kun kasattiin ne jyvät niin sitten ne viskasi sinne toiseen no ne rikat loppui siihen välille aina ja keveämmät jyvät ne hyvät meni sinne perälle säkillä löivät tomua pois siitä ja ja sitten taas uusia viskaamaan kyllä niistä aika puhtaita tuli ja sitten oli semmoinen pohdinkin oli puusta tehty jossa oli korvat millä ne pohti ennen jyviä puhtaaksi olihan niillä sitten niitä viskuumyllyjä mutta ne oli niitä semmoisia huonoja myllyjä täällä tehtyjä niitä rupesi jo olemaan mutta nyt ne häviää myllytkin pois eihän ne ole kun jauhatusmylly on melkein joka talon nurkassa nykyään

miten ne oljet laitettiin puitua
jaa puitavaksi
kun oli puitu niin miten ne oljet laitettiin
kupoon ja sitten niitä myivätkin niin parmaskaupalla kymmenen kyynärää köyttä ja sitten tuota kun ne sitten kehuivat vanhat miehet että kun yhden kuvon päällä että sen sai niin pyöreän sen parmaan niin se siihen meni paljon enemmän kupoja kun tuota se yhtä kupoa sitten siitä levitettiin noin ja yksi mies oli siinä päällä ja otti ja sitten heitettiin ne päät ja sitten likistettiin koska ne mitan väli tuli täyteen se oli sitten se parmas kyllähän se sillä keinoin niitä myytiin mutta tuolla ei ollut kuin yhdeksänkyynäräinen parmas tuolla Korpilahdella
kuinkas ne kasattiin ne kuvot
no keskeltä oljista tehtiin kierre ja keskeltä kiinni
mutta kuinka ne pantiin eikö ne pantu päällekkäin sinne
joo talliin ne pantiin redukseen kattoa myöten siellä ne säilyi niitä oli vanhojakin olkia monessa talossa
mihin kaikkeen niitä olkia käytettiin
käytettiin ka - niitähän söi lehmät selkärankaa pituisia
selkärankaa pituisia
ka niin niinhän ne - haukkui kun se tuota olkia söi näet pitkiä olkia niin se sehän on selän lehmän selän pituinen olki eihän niille muuta annettu syksystä kuin ruisolkea niin kylvöheiniä kuinkas kauan niitä on ollut

nekö lehmät söi selkärankaa pituisia olkia
niin niin kun ja sitten hakattiinhan niistä silpuksia
mitäs se oli
- leikkurilla ja survoivat survoivat ennen tuota taas pahnat kaikki survottiin niin tuleehan niistä näet hienoa pahnoja ja niitä kierteitä ne ne tuota ne ne oli riihen nurkassa survin ja siinähän ne survoivat
mitä ne kierteet oli
kierteet millä ne kiinni oli se oli kierre vaikka se oli sen lyhteen kierre niin kierrehän siitä tuli samaten oli kuvon kuvon kierre
kuinka ne survottiin
ne oli sanottiin petkeleeksi semmoinen niin kuin nykyään on jos olette nähnyt kolomarautaa mutta ne on oikein riihtä vasti ne oli sitten paksussa varressa näin että se oli painava ja kouransija päässä sillä noin surkkivat permantoa vasten niin kyllä ne palasiksi meni
ihanko permantoa vasten vain
joo se oli se oli oikein tehty riihen nurkkaan semmoinen semmoinen niin kuin eri paikka johon lankusta seinä ja se kova permanto siellä paksuista laudoista alla niin ka kuluihan se permanto siltä aikaa myöten kun menihän niitä permantoon viivoja kun ne -
mitä niillä silpuksilla tehtiin
kasteltiin ja jos oli suuruskouraa niin annettiin elävälle sitten
mitä annettiin suurukseksi
ka siihen olkien päälle riputettiin niiden niiden ruumenien päälle niin kuin nytkin vielä on ei nyt lehmälle enää paljon anneta - ruumenia meillä ainakaan syö kuin paljaita heiniä mutta hevonen joskus syö silppua niin kastellaan saavissa - ne ruumenet meillä olihan meillä ne tulee tuota siinä ryskässä tulevat hienoksi sitten sitten jauhoja jauhoja siihen päälle niin se syö hevonen
siinäkö se oli karjan kaikki talviruoka niissä oljissa vain
no olihan niitä vähän takkuja ja pellonpientareita ja mitä mitähän tehtiin mutta eihän kylvöheinää ollut
eikö sitä ollut
ei johan minä olin täysi mies rupesin olemaan kun kylvöheiniä
vai niin
joo tuossa tuo Rusilan talo joka nyt on mennyt kaikki maan tasalle onhan siinä se komea pytinki niin siinä oli yksi semmoinen aatelissukua herra niin se ensimmäiset heinäsiemenet se toi isävainajallekin niitä ja tuota sittenhän se rupesi yhtenään leviämään ja nythän ne ei enää ei käy lehmät metsässä ne on pellossa ja pellosta ne syövät kesän talvet
minkälaista se oli ennen se lehmän syöttö kesäaikaan
ka se laskettiin sikohaan veräjästä siat oli sikohaassa siinä oli puuaita kova ympärillä se laskettiin väljänmaalle tässäkin tuolta Tammimäen viereltä asti kun haki lehmiä kun pääsi tuonne kankaalle niin siinä oli täysi hakeminen niissä ennen kuin ne löysi oli suuret kellot kaulassa
kävikö koskaan niin että ei olisi löytynyt ollenkaan
no ei jos ei ne mennyt suon ojaan niin kyllä ne löytyi mutta on siellä soitakin ja niin meni niitä ojaankin ja on kuollut kuolikin sinne sinne
puhuiko ne koskaan että olisi jäänyt metsän peittoon
metsän peikkoja vai mitä
että lehmä olisi metsän peittoon jäänyt
jaa en minä semmoista tiedä ka kyllähän niitä vähän oli semmoisia noitia ennen
mikäs täällä oli se isompi noita juuri
ei näissä paikoilla noitaa oikein olihan niitä vähän semmoisia pienempiä pelailihan ne noin lehmien kanssa - saihan ne niille jotakin toimeksi kun ne
mitä ne toimitti
no kun tuota suuttuivat niin minunkin äitini puhui enhän minä sitä muista kun kun se oli miniänä ensikseen niin sillä oli itsellään lehmä kotonaan saanut mm joku akka sitten pyysi siltä voita se ei antanut niin se pani sen lehmän mutta se mitä se söi niin se mätti semmoisen purunsa pois taas jos sitten lie perää ollut mutta kyllä ne kaikenlaisia semmoisia semmoisia konsteja tekivät mutta ei nykyään ei saa kun ei kukaan usko minkään päälle
hankkiko ne tuota voionnea ja maito-onnea ennen konstien kautta
ka paljonhan ne taas ja ne vei - halmeesta terät ja ennen menivät juhannusyönä halmeisiinkin niin ne vei terät pois sieltä - rukiista
millä keinoin ne ne vei
no - en minä tiedä mitä ne teki sitten tuossa tuo naapurin mies kertoi olleensa tuolla Vähässä Joutsassa renkinä niin sitten yksi vanha akka meni ruishalmeeseen niin hän meni ja - semmoinen vanha tussari ja säikäytti sen akan niin kyllä se kaalasi ojaa myöten sieltä ampui siinä eihän se kohdaksi ampunut mutta
mitä se akka oli tekemässä
mitä se lie se niitä tähkiä ottaa näet vie mukaansa se sillä keinoin hävittää jyvät pois
olikos silloin kun karjaa keväisillä ulos laskettiin oliko siinä mitään konsteja
ei minun aikaan enää ollut
mutta puhuttavan kuulitte
kuulinhan minä puhuttavan että siellä menivät oven päälle toinen ja se housuillaan löi sitä ja sitten tuli kotiin
jaa mitä teki
housuillaan huimasi sieltä oven päältä lehmiä kun ne - pihalle tuli ne tuli sitten kotiin paremmin - kesällä
pitikö se paikkaa
jaa en ollut katsomassa sitä sitäkin mutta kuulin puhuttavan vain
kasteliko ne paimenia
kastelihan ne vielä minunkin aikaan - mutta sen minä olen nähnyt että on saanut tuo semmoinen kun ei lehmä ole pysynyt kun se osti kylästä järven takaa yksi mies lehmän niin se ei muuta kuin huusi ja tuli aitojen ylitse ja tuli kotiinsa ja niin ne ei voinut mitään se mies meni rannalle sitten kun se tuonne Hietasalmeen tuolla kohdallahan se onkin painoi sen lehmän järveen ja tuli tänne Ristolan puolelle niin se kävi häntään kiinni niin se vei sen sinne sen vanhan miehen siellä oli semmoinen koivun kanttura siellä järvessä jalan sijoiltaan pois ja menihän lehmä ei se voinut mitään mutta sitten kun siinä oli torppa ja siinä oli sanottiin Leppäs-Matiksi tuota sitä miestä joka siinä asui ja sillä oli tytär no - olevinaan sitten hyväkin tietäjä mutta en minä tiennyt oliko -- se semmoinen kun se oli olevinaan se kun haki sen lehmän sieltä kylästä niin ei ääntään ilmoittanut oli se semmoinen tietäjä eikä mennyt järveen enää - eikä aidoista
mikä sillä oli konsti
no en tiedä en minä tiedä ei se sitä se piti omina tietoinaan
oliko niillä vanhanaikaisilla tietäjillä mitään lukuja
lukuja olihan niillä lukuja taas lukihan ne kun ne luki suoloja ja kaikkia ja mutta millä keinoin ne sai kun ne noilta yksin vertakin seisotti on nainen kun oikein talon emäntäkin tässä puhui tuossa missä tuo kalasiittola nyt on niin siinä oli mylläri ja mustalainen salvoi sille orin ja se ei saanutkaan seisomaan sitä verta niin se meni sinne se oli Koittila myllykin ja se meni sinne Koittilaan se emäntä oli semmoinen ihminen että se sai veren seisomaan niin tuota sanoi että no ei se enää juokse kun se sai sen tietääkseen vain mutta saanhan minä lähteä sinne sinun kanssasi ja meni sen myllärin kanssa sanonut mustalaiselle vaikka revit koko munat pois niin kyllä ei se juokse ja eikä ollut tippunut verta
kuka se oli
se oli talon emäntä vaan millä millä keinoin noitui sitten niin että kun ei mustalainen saanut seisomaan niin
minkä talon emäntä
se oli tuon Koittilan talo mutta se on jo vanha se on sen on sitä sukuahan siinä on mutta sitten on molemmassa - niin olihan niitä semmoisia tuolla oli taas tuolla Putkilahdessa oli Perttula vanha ruokkomies niin se oli semmoinen kanssa semmoinen vähän tietäjä mutta rahallahan se paransi mutta kyllä se tiesi mistä se tauti on tullut mutta viinaa piti olla pikkuisen pullossa tuommoinen pullo niin - se pikkuisen maistoi ja katsoi siihen kun minun sisareni tuli naama kaikki rupea että se niin kuin silmät kiiltui se oli kaikki ruvessa ja se kävi ei lääkäreitä ei ollut kuin Leivonmäen pappi se oli lääkäri ja siellä ne kävi mutta ei se voinut mitään sekään sanoi että sen on semmoisia basillimatoja kasvanut sinne nahan alle niin ne pitää sen ruvessa sitten toinen sisar vanhempi sisareni niin ne hommasivat viinaa vähän pulloon ja se lähti sinne sitten oli jalkaisin käytävä onhan tästä Putkilahteen ison matkaa niin tuota se meni sinne ja puhui sille miehelle sitten asiaansa ja se oli sitten katsellut sitä pulloansa ja puhunut sanonut että se on tuota teiltä on kuollut vaimoinen henki ja se on viety pohjoiseen päin laudalla ja tuuli heittänyt sen liinan silmiltä pois niin niin se on tuota se tyttö säikähtänyt siinä se ja sanoi että toisen kerran te olette ollut siinä teidän lahdella eihän se mies ollut käynyt lahtiko siinä oli vai mikä mutta lahtihan siinä oli pyykillä ja siinä on jalka luiskahtanut sinne kun ne talvella kävi aina huuhtomassa siellä vaatteita avannolla niin sen jalka luiskahti avantoon ja se oli toinen - ja tuota kolmannen kerran se on ollut saunan laudoissa ja se lautapohja on pudonnut ja siitä se on säikähtänyt kolmannen kerran ja kun se antoi rohtoa mitä ne veteli semmoisella - niin kun se putosi niin kuin kuori puusta että oli se semmoinen tietäjä ja kyllä ne kävi paljon siellä mutta tuota ei se ei se ei se tuota rohtoja se antoi mitä se millä se paransi mutta kyllä se se sen taudin tiesi - mistä - millä keinoin se oli tullut kaikki ne oli tapahtunut kotonanikin sieltä kuoli naisihminen ja se tuotiin riiheen laudalle se oli tapaninpäiväaamu ja se oli pohjoiseen päin tuonne ja sitten sitten ne oli ollut talvella pyykillä ja ja sitten putosi sen tuon saunan lauto vielä kaikki se tiesi ja kävihän ne hampaistaan ja kaikista siellä ei täällä olihan täällä olevinaan oli yksi kuohari joka oli Pikiläinen nimeltä haukkuivat se oli kanssa olevinaan tietäjä mutta ei se tiennyt mitään lukihan se suoloja hiilloksessa ja hömisi huuliinsa
mitä se hömisi
- kuka siitä selvän otti se ei puhunut näin että se olisi kuulunut se hömisi vain omia höpötyksiään olihan niitä ennen ja saihan ne jotakin aikaan mutta ei ne nykyään saa eikä ne usko mitään niin ne ei taida sillä saadakaan minun kävi ennen kotonani semmoinen Sysmän vanha suntio vanha ukko joka käveli kerjuulla jo niin niin tuota niin kuin niitä ennen vanhaan kun ei vaivaistaloja ollut käveli niin kun se oli sieltä Sysmän Rantalan tyköä niin minun setäni oli siinä Rantalassa oli voutina että siinä hoidettiin niin se ajatteli että se - minäkin käyn sitä talolla katsomassa mistä se on kotoisin se mies mm se tuli sinne ja se puhui sitten että kun hän on käynyt niin häneltä varastettiin rahaa sitten kun oli kaksi torppaa likettäin niin sen se mies se vanha suntio vanhaan sukkaan laittoi rahojaan ja riuttaan sitten sinne torpan pihaan toisen torpan mies näkikin sen se varasti ne rahat sieltä no se ajatteli kun minä kerjuulla kävelen muutoinkin niin minäpäs menen Ristiinaan tietäjiin tuota Ristiinassa oli se tietäjämuija siihen aikaan mm sanoi hän meni sitten sinne ja kysyi - onkos Katriina kotona niin on sanoi mitäs te nyt onkos teillä asiaa Katriinallehan te tulitte kun te olette niin kauan käynyt no ja sitten sitten rupesi puhumaan ja sanoi että naapurisihan ne rahat vei niin se näki kun sinä kätkit niitä sinne mutta laittaako sille minkämoinen merkki että sinä uskot että se on varastanut tai tai tuota niin laittaako se kuolemaan äkistään vai kitumaan anna kitua sanoi sanoneen niin siinä oli niin mahdoton yskä että kun se sitä setääkin kävi kyydissä Väähkölässä se niin niin se kukkui kuin käki yökausi kiukaalla ei se saanut rauhaa ja se yskä sen tappoi ja niin riski mies mutta se oli se rahan päätös sitten
muistatteko te yhtään semmoista vanhanaikaista lukua niin kuin jos ampiainen pisti mitä siihen luettiin
ei en en minä sitä sitä - mitä mutta semmoisen luvun minä tiedän tuota että ei pistä ampiainen kun lukee ne luvut ja uskoo sitten sen päälle mutta jos ei mitään usko niin ei se mitään tapahdukaan niin kun me ennen kynnettiin näet minä olin vielä semmoinen poikaloppi ja me rengin kanssa kynnettiin syksyllä sitten ruissänkiä metsähalmeella no siinä minun semmoinen vanha laho kanto noin ja kun se aura meni siitä ohi niin siellä oli ampiaispesä ja kun se oikein tuota lähti tulemaan sieltä niin niin minä huusin ja raadoin itseäni mutta en tuonut sinne hevostakaan kun hevonen täytti auran kanssa karkuun kun ne oikein paukutti hevosta niin niitä tuli sitten sieltä kun no se renki sanoi minulle että mitä mikäs sinulla on siellä no kun kiiliäiset syö minut no eihän ne mitään tee sanoi no tuppasi vain niin ne - se tuli ja sillä oli pieni lepänvarpu kourassa kits pesäänne kit pesäänne hoki ja se ne meni sinne pesään ja ne ei tullut ja se heitti housut jalastaan pois rupesi kyykylleen siihen pesän päälle se pysyi siellä pesässä mutta kun minä menin likelle niin ne oli joka mies ilmassa
mitä se niille sanoi
no se ja sitten se oli semmoinen se neuvoi minulle sanoi että se ei ole kuin semmoinen luku että kiiliäinen kihlattu nimettömään niittyyn pesättömään paikkaan villa suusi villa pääsi villa viisi hammastasi ja kolme kertaa sylkäisee niin se ei pure
kuinka se oli se alku
sanokaahan toinen kerta vielä
kiiliäinen kihlattu nimettömään niittyyn pesättömään paikkaan villa suusi villa pääsi villa viisi hammastasi ja sitten sylkäisee kolme kertaa päälle niin se ei pure ja sen minä näin että se ei purrut sitä mutta kun minä menin niin ne oli joka mies ilmassa mutta liekö sitten ollut muita lukuja mutta sen se minulle neuvoi mutta kyllä minä tuota ei minua oikein pahasti sitten tuolla Eerolassakin kun minä olin renkinä niin oli sitten tyhjä hinkalo ja sinne ruvettiin viljaa ja sitten oli oikein suuri - kiiliäispesä pitkin sitä pohjan laitaa tehnyt sinne hinkaloon kukaan ei uskaltanut mennä sinne sinne pohjille menin minä sinne ei ne tehnyt minulle ka luinhan minä itsekseni ne luvut mutta en minä en minä nyt siihen uskoani laita että että minä jumalanani pidän sitä mutta tuota mutta viime kesänä ei ole enää näkynyt missähän ne kiiliäiset lie ollut
onko ne hukkunut
hukkunuthan ne on kaikkihan nuo elävät pienet elävät eihän nyt ole lintuja metsässä eikä
oliko lintuja ennen enemmän
oli eihän nyt löydä tuo meidän poikakin kävelee --- pyssyineen metsiä ei se se eilen yhden naarasteeren oli saanut tuolla oli ennen ennen tuolla Kangasniemessä oli Konsti-Koponen oikein joka oli semmoinen että kirkossa kuuluttivat että sen kanssa ei saa mennä sen suurempaa vetoa kuin kaksikymmentäviisi penniä että se kumminkin voittaa niin se nyt ei ketään vahingoita semmoinen raha vaikka se silloinkin rahaa oli niin se teki kaikkia konstejaan niin niin se oli semmoinen silmänkääntäjä se tuota kun mies tuli olkikuorman kanssa eli hirsikuorman kanssa se sanoi miehelle että minä menen tuon sinun hirtesi lävitse tuosta seisotapas tuohon hevosta no mies seisottaa ja vesi kihoaa puun toisesta päästä kun se toisesta päästä - vaikka konttasi siinä vieressä kun tuli pahnanvetäjä sieltä jäljestä päin niin se tuota no mitäs sinä siinä vahtailet ka mies tulee tuon hirren lävitse minä vahtaan kuinka se tuossahan se konttaa vieressä sanoi mitä sinä siinä valehtelet sanoi koko kuormasi palaa se kiekkasi niin päin ja
jaa mikä palaa
kuorma se pahnakuorma no kun se sytytti sen palamaan eihän se palanut mutta se näytti että se olisi palanut niin eihän se tuota se se ei muuta kuin hevoseen rahkeet poikki sai hevosen edestä pois se teki kaikkia tuo Eerolan vanha isäntä joka oli - sieltä Kangasniemestä niin ne niitä puhui aina sen Konsti-Koposen se teki rahaakin kaikista almanakan lehdistä ja - puijasi sillä keinoin se teki kaikkia kaikkia konsteja yhden yksi tyttö suututti sen kanssa kun se konstejaan teki niin se tyttö meni jälkeen päin no eihän sen silmät ollut käännetty niin tuota se meni kirkonmäelle niin se laittoi sen tulemaan vettä sinne - kirkonmäelle ja tyttö nosti helmojaan käveli kainaloita myöten körtit ja vesi nousi vain perässä se nauratti ihmisiä eihän toiset mitään ei ne mutta sen tytön silmissä näytti että se - jolloin vettä tulee niin paljon joo olihan niitä ennen pois on kaikki jäänyt ei ne tiedä mitään enää mitä koneella tekee ei ne ne osaa itsekään tehdä mutta koneella tekevät vain kaikki työt kohta maa maatyötkin niin tehdään koneen kanssa sitten sitä työttömyyttä on

se nyt on merkillistä ennen oli noita kalojakin järvessä niin niitähän sai pyytää kuinka paljon tahansa nyt niitä tarvitsee istuttaa ja siittää ja niin kuin tuossa myllyllä siinä on semmoinen missä lohenpoikia kasvatetaan